افضل طريقة اليا حتى اني ابدي يومي هي انو اني اكعد صباحا وو ارتب نفسي انو اني اطلع للشغل، اي انزل اشربلي فد شاي بسيط بعدين اروح للشغل اسويلي هناك اجواء فطورية بل اوفيس مالتي فأحب الأجواء وو اي اخليلي موسيقى هادئة و اتريك فكلش احب هاي الطريقة حتى ابدي يومي بيه.